O ko fɛɛ rɛ o kǝ nya ri tɛkpɛŋtɛ ko tɛkpɛŋtǝkǝ ǝ lɨŋ ke yee a lɨŋ ka cɛkɛlɛ ekini ŋ́ kpii rɨ reeni ŋ́ kpii ŋ́ kpii rɨ ɖeeni née yee eni kǝ pǝ sa ke pe yeeni oko ko rɨ fǝŋ o tɛkpɛŋtɛ a lɨŋ pa cɛkɛlɛ mɨŋ lä vɔɖǝ ekpii wǝǝ kǝ́ e kpii lǝ kǝ ǝ lǝ ǝ fɨ wǝǝ lǝ kǝ ǝ lǝ ǝfɨ wǝǝ ǝ lɨŋ ke fii fɛɛ rɛ ka cɛkɛlɛ ekini ŋ́ lǝ eni. We e kpii ere lóo ko ŋ wɨ ko wǝ́ ǝ lǝ́ǝ fɨ.